Mi doggan sedda sedda har bandu am jarta. ngam tomi fuddi doggugo be sembe, mi soman hidde bandu am jarta. wartan bandu jartai MI somi.